لو فيني سافر أي محل بالعالم راح أختار إيطاليا أنا من عشاق إيطاليا وثقافة إيطاليا والأكل الإيطالي والشعب الإيطالي وكل شي عندهم مختلف الحضارة اللغة المعالم أنا وايد تعجبني إيطاليا ومن عشاقها.